उत्तेजना का अर्थ है किसी प्रकार की ज्यादा भावनात्मक या शारीरिक प्रतिक्रिया। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मन या शरीर में कोई उत्तेजक कारक। ऐसे काम करने लगता है जिससे शरीर और मजबूत हो जाता है। जैसे हम अपने बचपन में देखते थे कि जब कोई त्योहार या कोई खास बात होती थी। तो हम पहले से ही उत्साहित या उत्तेजित रहते थे। जैसे ही हम दीवाली पर खरीदारी करने जाते थे। तो हम चीजों को देख देख कर उत्साहित होते थे और हमारे शरीर में उत्तेजना होती थी। हम ये सब चीजें लेकर दीवाली या होली जैसे त्योहारों को मनाते थे। उत्तेजना के कई कारण हो सकते हैं। जैसे जब परीक्षा की चिंता होती है। तब भी उत्तेजना शरीर में महसूस होती है। जब कोई अचानक और डरावनी चीज सामने आ जाती है तब भी उत्तेजना होती है। इस प्रकार उत्तेजना के बहुत सारे प्रकार होते हैं।